Pues entre püt y mich pues put ansor de nguiejts sajier iend amakiej minaj mallem tiel tiel peat a vces a wuen ñi ish a veces apeshakur wakush ansor wakush por es püt mas aran kuej ñikej mitch, micht pues sor de unguiets a asap war asap ñikuchuj chuj kiej mamchuey ñikuj ñikuchuj kuej kuchuj tokey pamatsam ganey ps ajgue aran mich ngondom maran mas kuej ñej en cambio püt pues aran mas kuej ñiw ambiol a veces lango anop ish algo mi nüt o algo mirang mi kuej meet mirang mimbi miran mi tield mi- miran kuej parmej tiliem pues mipinej param tiliem püt ambiol showalley mas que mich aney mich para majients ngüey de unguiets pues único a veces la am majaw monta mich moconsaij solo ajgue arang mich aney püt mas najñe mirang naj püt bueno aj mich tuan apam kuej ñikuchichuj ngo mas muelt kuej ndieck tiliem lago mas muelt ich kuej ñi de nguiets mamballej chijk ndieck ijleck ngüey ñiw ajmbuel lagañow mandielil tiel ndieck.